Pasta biriit jira taa daabeen jira taa dedertuat jira. ta gagabaabduat jirai, ta dedertua chachapseni bisaan malin hoodeet itbuuseni. tuuniii ishin mal dursaayu gagabaabdua akum sunii itguurenie, ta dedertua mpka chachapseni bisaant gurenie duum harakum bichaat ishintuun diko hindubetie.